Ny fampakaram-bady tonga lafatra aminay o agny: matetiky mahazo lalagna avy amin'ny <hesitation> Ray aman-dReny, na amin'ny <hesitation> lalahy, na amin'ny vaiavy, ary misy karazagna fanoloragna amaizagna ny RaimandRenin'ny lehy vaiavy karazagna fisaoragna, ary koa o misy fagnomaizagna koa amiagna le vaiavy arakan'izay fony lay mpangala azy.